بفضل إن أنا ألعب كورة كرة القدم بفضل ألعبها لأن هي اللعبة الأكثر شعبية بما إني بشجع كورة كمان زائد إن أنا بحس إن أنا لما بجيب جون أو إن أنا بصد جون بحس إن أنا عملت إنجاز فا أنا بالنسبالي هي اللعبة الأكثر شعبية فا هي أفضل لعبة ممكنة يعني.